Tuu olõnõs noorõst hindäst. Et tingimäldäq ei piäq minemä. Või õkva minnäq ka mõnt ammõtit opma. Aga või minnäq ka ülikuuli. Tuu olõnõs perretaustast ja, ja sõbrust ja koolist ja pall'odõst as'ost. Et kas noorõl om suund ülikuuli vai taht tä midägi muud tetäq.